an a akwan kemi ya nu n nakani nu mmagu akpa ke chineke karokwu ohan meru ibiala kpal maze i han moyekunu bo aka chineke nu bokum akpal berera nben ndomo do kani ke akpa chineke ma yake ni oweren nde ja daziri obonu okwu oka oma pel ezil owenrunda yabia baka an owerenke okokuko huga ogun oboyibo zo owuru makara ela ya bia isakwu ba nda a bo don wenre yan ka zil ba ya kani nu owen budon ona bu ya kani nu oh hel pen gal nda ba don bayol kama koni nu ohuru badibam nu ayan in mohuru bado ibem nayam obamasi nda badon honron na ayih iyam mensi tan nben wem nkpojor kpa isa mbobu njin pal nhan ishiniri ken mmeyishinu yaka oyoboro ma obonru nu aheri zila si meji iwai mme ishinika mmozotal agumishi iyo won mme yinmako iwai iyejizuru nhan iyerio han merun alebadonji ga oromom ohan ndabo an tan bo obochi chineke ba ya bia orom biariwiri rmeyegaba ndeyakanu nukpabo ra nda yaka nu ehensi laba simejigual iwai ijiosu agumisi mme kpann yin ekparal mmanu mekpanaya kpara chinake yookwo ehen l gbubuke oburu nham shiganinri ke ibiamako nu imedi egu ekparal nhan yo buru oma iyan nhuoma ke yoboroma iya gbadiyan iyoku okaoma kpa ma si nde beral ya bemako bia si kwai nden imeren so bonu yo oma iyo o kwuru bia mako nekpal nu ba ekparal ihinu ovo isunu nu ohu kpal ba don ibensi nwen inkpomonju nu kpal badou ibensi nhurum badu iben nayen nhan ishim nayan nhuru rumon n ayan nu ihinal ihunal ya ke zil oya betagal budon ogologo ohan megamman enhin neshiriken omega nnaga zen nu ogodan akpal nnewendo